كنت حختار انه اغير تضييع الوقت، <hesitation> كنت ححاول استغل كل مراحلي العمرية، انه انا افكر بطريقة ايجابية واحاول استمتع بكل مرحلة من عمري واعرف قيمتها، <hesitation> لانه دا الشي يعني مرة فرق الصراحة، وصلت لعمر كبير واحس انه انا ما سويت شيء بحياتي <hesitation> يذكر انه كذا اتذكر وانه استمتعت وعشت حياتي.